Pewol, dungu be chedu. Pat dum wakkatiji on je do wailita ha nder dubi ngedam himbe. Don lebbiji tati je guldum on tan. lebbi tati fere bo dungu on iyende tan rufata. lebbi tati fere bo chedu on be pewol. Do pat wala mo foti wada sai jaumiraawo jaamu tagle.